Gne karazany e sakafo telo, misy gne plat ne vary anindreo roa aligny agny efa tratran'izay, gne gâteau anindreo ray aligny, dimy arivo sy ray aligny agny, de misy gne gne pizza anindreo misy telo aligny aby.